Ny adi- fivoahako ao an-trano mety hoe isaky ny isan'andro aho mety mivoaka mety hoe antsasak'adiny isan'andro eo no mivoaka mivezivezy any miantsena na mivoaka kely, de ao anatin'ny herinandro mety hoe intelo isan- is- isan-kerinandro aho zany mivoaka mankany am'ville ohatra <noise> mivezivezy de ny alahady ohatra hoe mivoaka mandeha mivavaka.